Ma ütelnü, et <hesitation> mi läämi kohegile peole. Ja sis kutsnuq naid <hesitation> kattõ. Ja sis jätnüq na katõkõisi. Ja sis <hesitation> ku ma tulõ tagasi, sis na ommaq kah'os ütstõist ärq söönüq, selle et na ommaq vareseq.